Waɗiino samaanu ekkitittooɗo sukuñaaku. O mboofi, o waliti hoore makko pallaandi. Kaa ɗun naawii dee. So wanaa kaananke makko oo ittimo ko waylitittamo neɗɗo. <hesitation> sabi o jonndoraaki eɗun saktiroo non.